اللون الأحمر بالنسبة لي يمثل غروب الشمس، وغروب الشمس بالنسبة لي هو نهاية كل شيء، نهاية الألم ونهاية اليوم السيء، ونهاية الأعمال المتعبة، وبعدها يكون في راحة تامة، ويجي اللون الأسود اللي هو عبارة عن الظلام والراحة والطمأنينة.